بلې زه غواړم خواړه تیار کمه، معمولاً داسې یو ساده او آسانه شی لکه آش پسته جوړه کړمه کور کې، هغه د خپلې خوښې مصاله په کې اضافه کمه، ګټه ورسره وي <hesitation> خو بیا هم هغه کې کیږی چې خپلې د خوښی مصاله اضافه شي چی؛ ترڅو پوري خوند یي ښه شي او زما خوښیږي.